<noise> Humburu no ane a imfano kan aga te. Humburu imfano aga baa gumo windi ra zama humburu wo agwanda muhimmanci windi ra zama iga durun da iga haykulu iga safayan te da humburu iga duruyan te da humburu iga kwalkwati te da humburu. Ni dii humburu mo agwanda muhimmanci windi ra andamanize se. Alboray da way borey kulu humburu gwanda muhimmanci ise zama ni di albora bumbo gi gway da humburu ki iŋga wane dabari fo te di humburu. Zama ni dii agwanda duriyaŋ fo kan aga te kan asiba waybora ma te nise ni dii mo humburu din no albora niga sambu kin murado te da humburu. Ni dii hinjin mo iga bumbo gwanda imfani zama daga humburu kal hinjo. Zama ni di humburu sino hinjo si gway, ni hinjo sino humburu si gway ni dii mo igwanda muhimmanci ikulu gwanda muhimmanci batama ra. Humburu da hinji kulu gwanda muhimmanci zama iŋgay day no ka ci abubuwa beero zama nina hayni sambu ki ne Nima duru di humburu sino ni di gwayo kani. Zama nika wo manki watu kulu no niga du injim kan niga ne ima kwanda nise injim. Amma di humburu din gono hala ba niga ne Nima kwanda injima ni dii humburo din aga imfani te ni se nigin duruyan te niga te sauran abubuwan da. <noise>